Le micro-ondes, le micro-ondes ndraiky karakarazan'ny karakaraha lafaoro fa mampiavaka izy am'lafaoro izy tsy ndeha andrahoigna raha fa izy justa amanafanagna raha regny fa avy ake karaha misy rano agnatiny aka mihodinkodiny mampafana mampafanafana le raha agnaty aka, ake izy malaky mafana zany le raha ata agnaty aka.